pepan akmidaasen ak shuulefaat soomen, wonyedenii mukiira midaasenii muk kan dodosenii gugurdisenii, aminenii geeseni pepa kasabaasent jira. pepanii mukiira dufti, woishi mashine fuudeni gar factoria geeseni ak muk sun pepa kasa midaaseent jirai.